Jää köö kaarro xa, xa la jy óó kiéé’ ro’ xa la jy lyy’ kiee’, xa la jy nɇɇ <hesitation> la jy jé re ñíra nɇɇ <hesitation> nɇɇ je dsa sö’ nɇ, jé jé tⱥⱥ’ jyy sún kie’ jy <hesitation> jy póo jý’ kiee’ e kuɇ <hesitation> e e jmⱥⱥ ta, ekiela’ jé jé dsa llⱥⱥ kié’ e la jóó’ re í fí.